घोर माँ त इन बोल्दन जो जानवरो मा सबसे जो गंदी जो वेंडी वो लोमड़ी माँ ह्वेंदी लोमड़ी का पिछने जन भागो कभी त वे का पिछने कोई डूडी हे नई सकन यति गंदी वे पर स्मेल औंदी बॉस ओंधी |